Gny mahalava velo azy da i manango rano. <noise> Da manahaky an'izay koa ny fangalany gny lokon'ny tagny anefitsy agny satria <noise> laha misy izao biby raiky ta hihina azy da fa mitovy loko amin'ny tany i dafa tsy hitafiry an'igny biby ta hihina az igny.